Mah, chì à Zena, in Liguria, comme inte tutte e parte do mondo, gh'é di costummi tradiçionæ che oua no se deuvian ciù. Se deuvian solo pe fâ magara de manifestaçioin folcloristiche, e cöse coscì, però no se deuvian ciù inta vitta vea. E di atri costummi che incangio magara se deuvian, penso à quelli de carlevâ, che però liatri ascì en ligæ solo à un periodo de l'anno.